Nissoo, baa issii imaarimaa suuteele. Kommi biriŋ a doomandiŋ abee ibuloole kono taala niŋ niŋ ila baa wuluta itele baa tarla a numu ibaa kuuwol bee kele ibaa topotoo ibe kuuol bee keala niŋ wool baa taata fo a minta akee suuteenoola. Nissoo woolfanaŋ kuwoo ňaadi ibe kooree kono ibitee ibi laale a ňaa dee kan waatoo waati, ala baluwoo allah, allah la ka baluu bare baluuwo sababoo faŋ wo itea miŋ bala. Akee suutee le ko kaa foo ňiŋ muŋ maariwol letti. Haa.